إي ديما كنت نعملها هالحركا هاذي, خاصةً كي كنت صغير, ومش مرا ومش مرتين نعملها, ديما نتظاهر بالمرض, باش ما نمشيش للمدرسا نقرا, خاصةً كي تكون عندي امتحانات مش محضرلها, وإلا كيف يكون عندي دروس, ومخدمتهمش, وديما نحب ناخد نهار راحا هذيكا, نعمل روحي تعب وإلا كرشي توجع فيا, بحس اللي الحركا هذي ديما تضحك, فذلكا.